<noise> Ndikwacha katondo kafulala pamanso <noise> ipolu musoki nguma mwino ichakuli chaimwa <noise> ngamama chai injana injia nanji mala nani kwino nali kwizsho nali kwizsho ngacha fika saa sita ngwila panga nduku yani chakulia <noise> nganalia kaili tulu kange nailia nanje <noise> kama nguzi kwiza kwafi tana ngia <noise> nalala <noise>